ani àwù ònyo nìɖinè ɛnɛ́ maa ina nì náàwù blàawù màwùàwù, màa á zó nyo inɛ̀ àwù nɛgɛ̀ áni ɛnɛ́ maa, úni ígbɔ ké bu si ɖu, ígbɔ ké bu si ɖu à kòtè, ina i no nyo kini elí a kɛ̀lɛ̀à goínɛ̀, ùni màaḱ́́èe à náa ka ániyà nàáa mùɛ maa kàyi ìí fà tu, ígbɔ ɔm tu yili kɔ, kem bófò ɖuɔm uni nɛ̀, ún sú ámìna nɛ́búá káyi ɔm ù zim tòo le gàke tè ɛ̀buɖò ɛɖí nàojɔ̀m blu nélèe kí màa ówó ba kpalí ní anagónú ígbɔ ɔ si yifa igbɔ kɔ wò bɔ̀sì wulétè à ná tú ánìna li ka ànàákɛ. Ani màámi ɛnɛ́ lɔ si àmi ɛnɛ́ màa ɔm nɛ̀ányi ami ɛnɛ́ kása ɖàa trɛ́ɛ̀ ina nì náàwù ɛɖi bu ɖuɔm kása nɛ̀ náàwu ná nɛ̀ úni sú ún ɖini ubabani ɔm nyo li nɔ́lɔ, ún sú ɔm kàyi bùɖuɔmanago ígbɔ ɔm si tuà li jɛ́, ígbɔ ɔm tu li nyo tèyá ìí wɛ, ì nàá zì blèe ni mám ìnya liì Kele igbɔ ɔ tu fà kɔ, bàá ɖuà ú nà nɛ̀, bàá ɖuà úná jɔ̀, ún à nàzá mùfù ni bu tró mám, ni bu bàni ìnya ìgbɔ ɔ tu kɛ̀ nìà ni ɖɔ̀ɖɔ̀éyi bàtú nyàmà únsú uni nyi ani ígbɔ ówó nyo ínɛ nɛ́ɛ̀ <hesitation> àwù màa tányi àwù tányi a kini kòté ɔm ɔm nonyo blù. Eli ɛɖi bòonyo ɛnɛ́ àámi ká sú ŋòoniwɛ ɖòo ɖu àwù tanyia onyo. Úni kà ó ɖini ó nó ɖu màa ɔm ɖa nɔ màawu tèya à ɖá mùfù ígbèwèe lèe igbɔ tu áwù ni kɔ nyóò u ná nɛ ígbɔ ɔ tu àwù ni ké nyóò ù ná nɛ̀ɛ́ kása ɔm zo nyo àwù le mù ɛnɛ́ɛ̀. Bu bleèmì mù ni mɛ̀ɛ́ ɖublee ɔm kini búa ke nu sú nú Ɔm bionyo. màa ɔmi ɖàa nɔ màoɖu kini ɛɖi o mo nyo ɛnɛ lɔ sia àámi ɛnɛ́ɛ̀ bù ɖu àwùtányia lɔ kile. Ɔm uná hà nɛ fífítíì <laughs> kása ɔm nákaká ná ɖi télà à máa ɖɔ̀ɖɔ̀, ígbɔ ɔm tu fàkɔ màán ni u ná nɛ̀, ù fía ɖɔ̀ɖɔ̀, ún zi aɖu si ɛnɛ́. Tèyá káyi ì gagla tu àwù àni màa à máa ɖu lɔ ká ɔm tu li fà bàni anagónú lɔ ɖàa ká ínɛ bu lɔleèm ni mɛ̀ɛ̀ ɖuɔmi.